ني هفضل قضاء ليلة في خيمة على قمة جبل، الجو الجبلي يعطيك تجربة مختلفة تمامًا، مناظر طبيعية وشعور بهدوء، ومناظر طبيعية خلابة، وتحس بالهدوء وإنت بعيد عن العالم والضغوطات اللي نمروا فيها.